Lavastovilja funksionon duke vendosur pjatat e pista në rafte të posaçme brënda, pastaj shtohet detergjenti. Makina spërkat ujë të nxehtë mbi pjatat dhe përdor rrjedha uji për të hequr ushqimin dhe papastërtitë. Pasi të mbarojë, shpëlan dhe i than pjatat me ajër të nxehtë.